Karaza tsakafo mahalia zañy avy amy kolo-tsaiña hafa. Ny raha mahaliaña añahy ny fomba fahandro italiana paty da raiky koa raiky atao panini iñy da raiky tiako koa zañy amborgera. Fañahiva amerikany amborgera iñy amborgera iñy aby mora vita nefa tsy sarotsy atao.